No liɗɗi bolirta kam, goɗɗi koo nguye linngu e woodi non no bolirta e banndam, ngam liƴƴi ɗon kala-kala feere-feere ɗi ngoni. Liƴƴi goɗɗi e bolida ta ɗatal- ta ɗatal waylugo noone ɓanndu maaji. Goɗɗi boo mboliday ta ɗatal non no ɗi njahirta, non no ɗi mbuulirta nder ndiyam, goɗɗi boo non no ɗi seedtori bibeele maa-.